Acara ulang tahon yang ideal tu ye menurut awak kalu ngeliye ngeliye yang di doson tu yang la pernah tukan ye pertamo nak nyiap sen dulu kalu sen dak katek mak mane kite nak meraya ulang tahon kite nak ngarap kado cak uwang tu tamo undangan yang kite undang tu nak di bagi makan juge di humah dak kade ye bagi kado bae, kalu di doson tu kebanyakan ulang tahon di dumah paling ye nasi koneng men dak tu mesan kue masan kue juge dak katek di duson paleng ke kota mesan kue tu, nah kebanyakan nasi koneng tula nah nasi koneng nah ngundang pete kenti yang datang ke humah nah baru kite buat acara kite tamu juge nak di bagi makan <hesitation> biasonye ulang tahon tu kite potong kue kan nah potong kue tu tetakan pertamo kue tu kite nyuap ke umak kite dulu karne umak kite yang melaher kite kedue tetakan nye baru kite nyuap bak kite nah dem bak kite baru pete genti genti adek kite keluarga kite baru kite suap kue tu nah <hesitation> acara tu juge men kite ade sen ye kite buat megah kalu dak tek sen ye kite buat sederhana bae dak tau ngate nye kan kalu kondisi dak mendukung keuangan nyo kalu ade sen nye men di doson tu. Paling beorgen acara nyo ulang tahon nyo nah men yang dak tek sen tu paling di dumah tula ngidup balon, balon niup balon masang pete bunge dikit dikit dem ngundang peti kenti makan di dumah paleng due tige jam sudem acaranyo beda dengan kalu kito ulang tahon di kota di hotel kan positip baju nye tu ade dreskot nye kan nak warne ape kan nah men di duson tu pakean terserah yang penting datang bae kite nah men kite di kota tu ye malu men dak ngunde kado kan dak ngunde pegangan kak acara ulang tahon tu amen di duson biaso bae.